<hesitation> Ny <hesitation> fangalagna sary, numerika <hesitation> fitaova-fitaovagna koa izy appareil elektronika hoe misy écran zay agnivo ake de <hesitation> amy maha fakantsary anazy de misy caméra koa avy afara akeo, de igny amnjay o angalagna sary ôlo, de misy bouton amzay tiregny de zany amzai le sary azo rah ôhatra oe tiagna de misy bouton hafa koa tiregny de miboaka le sary nalaigny take.